சுதந்திரம் என்ற சொல்லை நினைத்தாலே எனக்கு உடனே. பலவிதமான பொருள்கள் நினைவில் வருகிறன. சுதந்திரம் என்பது எதையுமே செய்யாமல். எதுவும் தடுத்து நிறுத்தாமல் வாழ்க்கையை வாழ்க்கையாக. வாழ முடியும் என்பது இது சமூகத்தில் பலரது போராட்டங்களின் பயன. குறிப்பாக மனித உரிமைகளுக்கான போராட்டங்களை குறிக்கிறது. சுதந்திரம் என்பது மனிதனைப் போதிக்கும் மௌலிக. உரிமையை அடையாளப்படுத்துகிறது அது அடிமை. குமுறல் மற்றும் எந்தவொரு விதமான வஞ்சனைகளையும் எதிர்க்கின்றது. என்னால் சொல்வது என்று ஒரு வரையறையை மோதியவாறு. சுதந்திரம் என்பது தனிமனிதரின் உணர்வு. அவன் விரும்பும் வழியில் வாழ்த்தல் என்பதாக இருக்கின்றது. அதற்காக மக்கள் தங்கள் உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும். அதன்படி அரசியல் மற்றும் சமூக அமைப்புகளில் சுதந்திரத்தை. வளர்ப்பதும் முக்கியமான செயல் ஆகும்.